Pe kɨ a pa caa keeriwǝ wɔɔ, o lóo ko atɛɛkǝ ke e ke nyiŋ gbeɖǝ vǝnɨ le ke nyiŋ rɨ e le pe fii Le pe fii e a cɛɛlɩ o toolu lö juŋʊŋrǝ e kpii naawǝ ekpii naawǝ tʊ mɛɛŋ toŋ. naawǝ la tʊʊ mɛɛŋ lo toŋ wɔɔ a mɨ wʊrʊ lë gbeɖǝ a la wʊrʊ a la lɛ a wɛɛ rɨ ǝ fɨ a kpii rɨ gbɛɛrǝ fɨ tuwǝ e sii ǝ lǝ fɨ e le sii o mɨ ruu naaw mɨ kpii. A a la pa sʊʊrʊ lä gbɛɛrǝ a mɨ pɔrʊ nyalɨ nyalɨ e mɨ kpii o mɨ tuu o mɨ tuu Vǝ́ wɨ le yee mɨ ke a pɔrʊ ǝ tɨ e mɨ kpii a sɔɔ a lɛ Vǝ́ ŋ́ ne yi rɨ fee sa wɔɔ ŋ́ noh ko ŋ́ ke fii ŋ́ neh kpii naawǝ kǝ ŋ́ wɛɛ ɖarɨsierǝ kɨ ŋ́ tʊʊ mɛɛŋ ŋ́ kpii kɨ ŋ́ fɨ ŋ́ toŋ kǝ́ ŋ́ nǝ fɨ no toŋ wɔɔ o nɨ we ŋ́ nǝ fɨ mɔɔrʊkpǝ no toŋ Ya wɨ lǝ́ǝ kpɨ e nɨ we ŋ́ na tɛlɩ ŋ́ kǝ tɨɨ mɨ yɩlɩw, ŋ́ nǝ tɨɨ yɩlɩwʊ mɨ maŋtɩyǝ wǝ e nɨ we ŋ́ ne yee mɨ apɔŋpǝ e nɨwe ŋ́ na siɛrɩ pɨ mɨ bʊraarǝ mɨ keeri wɨ le pie e nɨ we nah mwɛɛnɩ ŋ́ neh ri rɨ za wɔɔ wɨtukpǝ wɔɔ ŋ́ nǝh fɨ kɨ, vǝ́ ŋ́ na lɛ e nɨ we ŋ́ na fɛɛ kpɨ ŋ́ na fɛɛ na lɛ wǝǝ e nɨ we ŋ́ nǝ fɨ ŋ́ kǝ tɨɨ nǝ kǝ tɨɨ ne pe fii ko wɔɔ. e nɨ we neh yee oyupǝ. Ŋ́ neh cee siɛrɩwǝ sa kɨ ŋ́ tɨɨ yɩlɩwʊ ŋ́ kpii kɨ ŋ́ yee ŋ́ kpii mɨ wɨpwɛɛkpǝ kɨ mo oyupǝ pɨ pie kɨ ŋ́ sʊʊrʊ ŋ́ tɨnɨ kɨ ŋ́ fɨ ɖasiɛŋrǝ ŋ́ wɛɛ ŋ́ toŋ.,Ŋ́ kpii mɛɛŋwǝ ŋ́ toŋ vǝ́ ne kpii na lɛ wɔɔ wɨ ya wɨ lǝ́ǝ kpɨ wɨ ya wɨ lǝ́ǝ kpɨ e nɨ we ŋ́ na pa fɔrʊ fuŋtuwǝ,ŋ́ nǝ fɨ ne kpii vǝ́ wɨ lǝ kpɨ wɨ lǝ kpɨ na kʊla na kʊla wɔɔ e na nyɛɛ nǝ tɨnɨ e ne nǝ fɨ fuŋtuwǝ ne kpii enwe nya náa caa na lɛ enwe nah mwɛɛnɩ keeriwǝ.